Ah, neh nikonyehyekowa itzkuintih amati kenin e- kenik motlapowiah o kenik moahsikamatih yehwan, e- kemanti cuando ikah panowa tokaltempan tla se itzkuintli amo nanalka tos okse yeh noihki yeh amo nanalka, omentih ihkon kateh san ihkon, pero tla se nanalka tos okse igual pehtikisa, tos ya nochtin motokah nanalkah, o kitetexowah ikah, tos nikihtowa mati kenin kox yehwan kipiah akin personas keh kon- koninpaktia o akin amo tos kontetexowah, o amati kenin yehwan mottlapowiah o mati kenin, amo nihmati kox cuando nahnalkah yehwan motlapowiah o kemanti sekinmita mawiltiah, keh mokechtehtexowah pero san yehwan mawiltiah, tos sekihtowa amati neh nikonyehyekowa amati kenik mahsikamatih kox ihkon e- kan sekilia, neh nikilia tlakokoliah, amo nihmati kox ihkon ik yehwan motlapowiah, kihtos ma tikontetexotih nekahki, o matiknanaltzakan o seki san techin mahmahtiah amo neli techtetexowah, noso amo nikmati kieni <laug>.